Eee. Dusi mi zameseri yɛm yesera ba taana zi'an mɛ. Fu wan bisera, dusi ba mi dɔgeri mɛ. So, fu wan soke fu miŋa yeti, ba dɔgera la babkɔma la ni iŋɛ la ŋwani zamesɛ yɛm. Fu wan dikɛ wuu naafo makɛ, ba san dɔgɛ nabila, a man ka tari yɛm. La de la a ma la wan pa'alɛ nabila yaama n oberi se'em la ziseka n nari ba kiŋɛ ta nyɛ yaama obe. Ba kelum pa'alɛ ba kɔma yaama sɛba n nari ba obe la sɛba n ka nari ba obe. Bala la mam wan yeti, ba zameseri yɛm mɛ ba dɔgera la zi'an gee tumam n de nɛresaaleba la zuo tu ti ka wuna. Ba bunkureba la pa'alɛ kɔma la yɛm mɛ ti kɔma la ni pa'ala ba yibesi la yɛm koo nɛresaala n ani se'em. Mam puti'irɛ puan n ani se'em n bala.